<hesitation> oshowara sa jema veke ve ma kpa gyi se te maki ma ko eshaga aŋ na da anet sa ɛka mu ve kpa egyi se tɛmeki mu ko she mai sha shaŋ ma mane nmeŋa aga ma goisit na do ve shora anet ma kpa se kpa dina otɛmeki ma su sui ba ce kebi ba shora anet ma kpa se kpa dina otɛmeki ma su sui ba ce kebi ba shora anet jema ma kpa deke ma mak ma goisi shor net je jema kap elam ma seke ŋai ma sek ze sa tɛka ma ma kpa deke ma kpa deke <hesitation> so no kap elam <hesitation> meŋa aga goise ma shaŋ ma jede asu ma haŋ ma we ede ma we no dɛi eba she sa shaŋ sa tɛka a ma gosie aga ba ma se ye ffe awɛ ma omkrata ma ma se fai amfibi eŋke gyi gya mase ze ma se wena eŋke eŋke gya ai shora anet dok egyi muso ze kpa ke eba be be jamu shora ba mu so ye kpa eŋke ba domi so tɛmeki mu ba domi mu zo kpoo hekima ogbose mu muso ye je ba eba mu bashi nu hehima onet showra anet ba dom egyi onet snayi ya ke mu muso yake ba ha ve muso ŋai oshowra onet kpa eŋke otɛmeki mu gbose mu domi eba she showra anet ba mase nyi ede ma se ŋyi me ŋa aga ma goise ado ve shora aneto mu ko kpa mane goise mane yu riba edɛ shara anet sane jema ma se kpa ke yu riba domi otɛmeki rayuwa ma ba se ba ŋai ke su tɛmeki ma ba